Ajan antes ja ketan'ó jin in ñayivi, kuni ja kunteé va'o xi na nú nasá sa'a nu tu tintí ka kan'ó ja yuú mao yá nu tu tintí nu nutu nu saá yuante ku ja kejtnao in te nu a seni kejtnao ni yuan jin chi tu jinio na saá te yuka un nu kejá ja kaskitijná inió te ja <hesitation> maá ku sa´a chi na ku nteé vao nteé nasa sa'á nasa saá nayivi un yuan te ku a kejtnao jin te a se'éni kejtnanio chi ma nií chi yuka un nu kejaá nu ntixin ve'é ñuu te jun yuan ku nteé vaó xinaga nayivi yuan te kuja kejtnao jin.